Este kuka njan kandio iin kuka chi xuu kanuja kuka kuu njanda njá ña'a xandaya chín nia tinuu chuu kuka chi mani njanaxaí ñaxhinia oyono uxani, he yuu texuni atio nuu kuka pero pues maxuxhexi ha koni tinde tun ndanuu kue china he ndkaña ndañoña kuka.